کینگرو سٕنٛدۍ طاقتور پٔتمہِ زنٛگہٕ چھِ تِمن آسٹریلیاہَس منٛز واریٛاہ طریقو سۭتۍ زندٕ روزنَس منٛز مدد کران، یِمَن منٛز ہوپنگ، بچت توانائی، دفاع تہٕ استحکام شٲمِل چھِ۔